D atena mana anjara toerana lehibe zany ny fahereta amn'ny fandresea satria igny no manampy antsika haritsy sy ho tapa-kevitsy hiroso na eo aza ny ola.